Yon yu ni tjo thi <noise> thin para thi tsi tsi tsi tsujie thi nya nch'ue nya ue sen sen 'uen thatasini althala thasini thi nchi cha jan thi thasini nutjaa jan thunsan jaa <noise> naa nixi thixi ngunda xe jannchiin nchin xran ngo <noise> ngunda tsja ya ya thujie ncha' 'ue thi chujni 'ue.